<noise> > ajá udoo bëncang unjeej pënţaţ kandoona bëncang. Kooţibañu cí ajá unjeej uwul kandoona bëncang. Á ngënkac joon ngëyar inko inkënd dí bëlaña kandoona bëncang me kom ngëcálu, ngënkac ajá undoona bëncang. Ngëmpíl ngul ná ngëlinc ngí ajá ngënjeej intenc ná pënţaţ pënkay pëndoona bëncang. Dul dí ngëwatëna dun, dul dí ngumpíinţëna dun, dul dí ngufërëna dun.